पतलून के प्रकार ये प्रकार है। हार्ड-एज स्टाइल के साथ कूल एक्सटीरियर के लिए। डेनिम जींस स्ट्रेट, लूज, स्किनी और स्लिम स्टाइल। वाइड लेग, स्ट्रिप, कार्गो पेंट, हॉट पेंट, फुल पेंट।